Pos lo mesmu que t'izía enantis del cepillu de dientis. El cepillu pos sin la pasta... pos tú vedrás. La pasta es que hazi que quein los dientis veramenti limpius, i tamién pa prevenil la caries i las enzivas hinchás. Las pastas de dientis contienin ingredientis qu'ayúan a mantenel una igieni güena i saneza enos dientis i las gengivas. Alogu, comu tolas cosas moernas, pos ain crassis destintas de pastas de dientis, pa branqueal i essu.